طبعا لو بقيت اخر زول في الدنيا، ولا في الارض زي ما انت قلت، دي حتكون حاجة صعبة شديد، فالواحد في الحالة دي لازم يبدا يجهز من بدري، لانو الموارد ما كلها بتقعد للابد في النهاية، في حاجات بتقعد اكتر من التانية، لكن في حاجات كتيرة حتروح عليك، بلاخص الحاجات المستوردة من دول تانية، دي على الاغلب انت ما حتقدرتجيبها، بلاخص لو قاعد في قارة تانية، فانت لازم من الاول تبدا تجهز صح و تاخد كل الحاجات الدايرها و المحتاجها و اول حاجة انا بعملها بحاول اجيب عربية و كمية كبيرة من البنزين، لانو لازم اتحرك، بالنسبة لي المدن حتكون اخطر حتى ممكن اقعد فيها، لانو فيها كتير من الاجهزة غير ال- <hesitation> مراقبة، بدون الناس الحاجات دي ممكن تحصل فيها مشاكل كبيرة و مصايب انا ما بقدرت اتعامل معها براي طبعا، هي مدينة كاملة ف- <hesitation> احسن لي انو اتفاداها و بعد داك حاحاول امشي برضو ابعد من الغابات، لانو الغابات بدون الحرس بتاعنها ممكن تحصل فيها حرايق و مصايب بتاعتها ذاتها، بعد داك بال- <hesitation> عربية، بحاول امشي القى لي منطقة امنة و هادية كده في الريف، اقعد فيها و استقر هناك، لانو هناك بقدر اقعد كويس، بكون بعيد اول من الاخطار بتاعت المدن و الغابات، بعد داك ممكن ابدا اتجهز، احاول اجهز مواردي انا و اكون بقدر اعيش نفسي يعني، اعمل لي مزرعة صغيرة ولا أي مصدر كده للأكل عشان أقدر أعيش، بعد داك طبعا القصة بتعتمد على هل أنا آخر إنسان بس ولا آخر كائن في العالم كلو، فلو أنا آخر إنسان فحيكون طبعا في الحيوانات، فححاول ألم منها و أعمل لي مزرعة حيوانات برضو حتديني موارد أسهل برضو كده، و بعد داك طبعا الزول بيكون عندو مشاكل الوحدة طبعا لأنو إنت قاعد براك كده، ما ممكن آخر زول في الدنيا بعد الزمن بعد ما أجهز طبعا دي اهو ال- <hesitation> مشاكل أواجهة لكن على الأغلب حاكون منشغل كثير بالشغل، لأنو أنا براي ما حيكون عندي زمن للحاجات الزي دي، لكن بعد ما أتجهز امكن بعد داك أفكر في الحاجات دي.